لو كان عندي الاختيار كنت هفضل القدره علي علاج أي مرض وده لأن القدره علي علاج اللامراض معناها اني استطيع مساعدة الناس في التغلب علي معانتهم وده شئ بيحققلي شعور كبير بالرضا وكمان انا ممكن انقذ حياة الناس واعطيهم فرصة انهم يعيشوا حياة أفض وان لما أقدم علاجات للأمراض ده ممكن اساهم في تحسين الصحة العامة ورفع جودة حياتهم في المجتمع